Kungaye otshimaliwa ihatshi landa enyanyu, shaashi otshimaliwa shaa wutshina aantu otaya nu ike omalovu, he ota landa iinganga mithi, ngaashi omalovu ota lala ike nomegumbo kemo ta lala ike ina kotha yeli ike moo moku ndaanisa moka, itaa kotha ike nande, tsho natango otshimaliwa oha tsheeta sha omuntu akolwa noku tuka yakwawo ta tukana ike omuntu kena kutya yakwawo oyemu ninga tshike, maala omolwa otshimaliwa ike shiya ena, kungaye kandi wete ike tsha simana kutya otshimaliwa atshi landa enyanyu kaa nande ike, oha tsheeta ike iinima iiwinayi, shaashi noku dhenga ike ngi, ita tila okuku dhenga molwa otshimaliwa shiya ena, iiwete ohiike omuntu shaashi nge okweya pomashala gomanwino ohe ike iiwete apumbwa oku kala ohe tiinyenge, kee tshimwe ohe taningi shaashi okwiiwete ena otshimaliwa. maala ngano Ita tsheeta ne. atsheeta ike iinima iiwinayi, ita tshi eta enyanyu ka, natango nge ta tshiya to shili iingangamithi ngano owa tegelela ike wuka ninge iinima iiwinayi, konima waninga iinima iiwinayi tsho tatshi keeta wu kale wukeedhililwe nande omo ndjedhililo walonga iilonga iiwinayi, shaashi otshimaliwa shono shi totshi longitha, ototshi longitha ike miinima mbi yapuka, kandi wete ike tsha simana nande, natango kungaye otshimaliwa, ita tsheeta enyanyu shaashi nge owakala nande okuli, wiiwete ongweye wuna otshimaliwa nesimaneko iho simaneke aantu, oho kala ike wu wete ongweye simanekwa, katshishi ike otshiima otshaanawa nande, inatshi pumbiwa shaashi owiiwete wuna otshimaliwa oto ningi yakweni nayi waala oku kala ongweye wasimanekwa ngweye ito simaneke yakweni, yakweni ngaa shi toya ningi nayi ngiya, shi taalili ngii Omahodhi gawo nga taalili ihaga gwile pevi, andaala nokuli nditye aga gwile ike kolutu lohe, shi toka tala, ongweye to, wuli wa <hesitation> waninga iinima iiwinayi tayi keku etela wukale monkalo ndji ombwiinayi ngweye oto ihithana ngaa kutya ongweye wuna otshimaliwa, otshimaliwa otshiima tshimwe tshina uulunde nayi, katshina nande sha omuntu ena otshimaliwa ohiimono ike kutya payife ngii, kapuna gumwe tiinyenge, ongaye ike ndili po mpaa, maala keshuulilo ne lyomasiku, wali wiiwete ongweye wuli nawa. keshulilo lyomasiku ongweye toka kala to lili, tsho otsho anditi, otshimaliwa, otshimaliwa ihatshi landa, ihatshi landa nande nande enyanyu nande nande, enyanyu ohalizi ike pukalunga gopombanda mpee ndele ihali landwa notshimaliwa nande ike Komune gwandje hu oto teteko ngeenge owa lombwelendje kutya shaashi owuna otshimaliwa ohoka landa omalovu, ohokanwa omapangwe shaashi owuna otshimaliwa owuli monkalamwenyo hina enyanyu, aye ngano kuna onkalamwenyo hina enyanyu nande nande, ngano owuli monkalamwenyo himwe ndji hapuka, hapuka lela hili motshiponga, hapuka ike lela lela, notandi <hesitation> nandi tshe, negwedheko teti kutya, neku magidhe; mba haa kala yena otshimaliwa maala oyiiwete kutya oyo yeli monkalamwenyo hili nawa, yamwameme ngeenge te popi mpano owiiwete kutya owuli monkalamwenyo ombwaanawa, wuna enyanyuu, ohole, enyanyu ihali landwa notshimaliwa, kala wuna enyanyu lyaza komutima weli pewa kukalunga, kalishi ndi tolanda notshimaliwa eee. nande nande Otshimaliwa otshiima tshimwe hatshi eta uupyakadhi, hatshi eta uupyakadhi lela lela, tsho otsho homono, omuntu gumwe otwaadha ena otshimaliwa maala, maala oha kala ike, onkalamwenyo he ahi piya gana ike kahili ike <hesitation> inahi thikama ike nande pamulandu, oshaashi tshee, shaashi sheena otshimaliwa iinima mbi taningi, ota ningi iinima iiwinayi inayi pumbiwa, ohole, enyanyu, ihali landwa kotshimaliwa natu tshuuviko.